<hesitation> yayarugani guagrata michish chishna oveja ta <noise> michish, chashna <hesitation> yanush chashnala kawsarkanika mana ima chishnakunaka pukllashkanika. <noise> <hesitation> mana imata parlanitach panda ima parlashpaka, na imata parlanata chariganika. Chaytaka <hesitation> ashita, ashita nukanchik mikushpa kawsakala parlashun ñukanchik papitas, cebada arroz, morocho arroz, trigo arroz, chishnata <noise> cuy <noise> grocrito, chasna cuy sopita, chashnagunata rurashkasaskanchik, pa cuy <hesitation> <noise> papa enteras, ima chashnitatala mikush kawsarkanchik. Bueno, mana kutash chashnala, chashnalatik kawsanchik <hesitation> ñukanchikka chashna hana shamushpapish <hesitation> chasnalatik ñukanchik kawsanchigeka ka. <noise> <hesitation> Papa, habas <hesitation> sara, alverja, <noise> chagunata kawsanchik mikush chay, tarpushpa kaswsador kanchik, trigo, cebada, chashna. Volichikuna ari seguro chaykunawan, kunan, ashtawan kawsanchik. Ña tarpunata mana tanto tarpushpaka, vacakuna kiwa <hesitation> yalli menesteren neshpa. <noise> Kunanka chaykunawan kawsanchik. <noise> Ushiamnata kunaguna imaga <hesitation> ashawan menoran chaymanta ñuka ñawpantamanta kiwaka bencendor, sisas, chashna, <noise> kutin, <noise> kunanguna ña chaytik yakituta churarakpila kiwa ashtawan tiarin y <noise> Chusku pickcha vaquitawan kanchikja, kuntin <hesitation> chishnawan kawsanchik, kutik <hesitation> mashti lecheta apajuna tiadorkuna, chaykunamun entregash kachanchik. <noise> Ari charirkani kunanka chawpika casado, chaypika <hesitation> chaytik solterarik ñuka kawan igual kawsanka, chashna madaditota rurash washaman animalkunawan paykuna kwsan kutin, <noise> ñuka ka, ishki solito wawito hanakpi kanni. Segùn punchitami kan chishna may punllitaka chishna <hesitation> tianmi alli may punllitaka kuntin bajo lalakan, kutin papitata katushamunchik chaytik <noise> chishnakanchik may preparash shamunchik pipitatada, chashna <hesitation> bandejitapi <hesitation> mashti churash. <noise> Pollokunash entregash puricji chaypi randishpa chishna hanakpi preparash shamunchik kuntik papitatadash palazavi chishna randishpa <noise> mana tarpushpaka chishna randish randish shala <noise> papagakpi ima, pollogakpi ima cebollas tukuy chay randish solo ranchikka, kayratoka. Ñuka kusha, ñuka churi ushushi, <hesitation> kutin <hesitation> papitadaka saco papitata, shushtis samuni, kutin imashuti pollotapish cinco, seis, chashnalata tukuschih kaynane, kutin aceititapish <noise> <noise> Kinsha <hesitation> pomitata <noise> litro parte pumitata kinsha pomitata <hesitation> tukuchinika kutin morochito na dos libritasda yanuni, chishan cuatro funda lechelletota churash chushna preparash shamush kaypi katunchik. <noise> Chija, chi morochito, empanadita, café, aguita, <noise> chisnaga shamunchika. Kawsani chishna may rato, may rato, washa comuna, <hesitation> wawakunata chaypi kuydapika, animal kuydakpika <noise> chaypigan. Kutin ñukaga hanakpi yalli kawsani, ña kashi, kashi ña once años <hesitation> ta kawshani kaypi. <noise> Chani hanak Marianita <hesitation> barrio, Marianitave kawsani ñuka. Chay munashpaka tarde lavaboshta, segùn tukuchishata rinchika. Chishna cinco, seis cashi siete kama paranchik, tukuchishpaka rinchik ka. <noise> <hesitation> Kawsayka seguro <hesitation> wawakuna, kusha <noise> chishana kuna <noise> tandanak disponeshpa chishna <noise> wawakunash, kutin chishna kasado chaykunata medio panda, panda consejash tukush chashnaka. May ratoka chashnalado nishpa mana alli kawsay laya chishna consejakucripish <noise> nesh chashna sinchi kan, kuti chishna ñukanchipish kutin <hesitation> warmilakashash kutin trabajakpitik <noise> chaytik kullkisito tian wasi tiyagulapish imatik kullkika tianga nish llukllish mashna katush chishan tigranchik washa campopi cashash ñawpaka <hesitation> Chagmashkana tarpushpa chasna, kushichashpa ima trillasha na chaytaka kawsashkanchik washamunchi, comunanapika chask, kutin kuna kashnamun shamush shamushapis kutik chasna ruranchik las tres manta, <noise> hatarishpa preparashpa chasna shamunchik nashnala kanka <hesitation> mana ña ñawpa yayakunaka mana ima <hesitation> munaklaya chishna may rato rimakupkpi, harkakukpi <hesitation> kasharish kawsanaka shinchimi, ima maytatik chayta kasharanki <hesitation> ima pudinguichari nishpa rimakukpi, harkakuckpima ima destinocho valin ima nose chishna kasaraklakani, chaymantaka kay kama yayitu kuydakpika puririkunchik, kawsakunchiklala, chishnala mana ima, imata <noise> hastawan nitukinika chaytaik <noise> kawsanchikla. Yaku tarabajona ima seccion kuna, ima <noise> chishna ñan mingakuna imata tiarkama chaykuna chishna, kambianakuna rinchik ushushikuna ima chishna ñukanchik kusalatik, chishna <noise> chaykunamun ridurmikanchik tiadormima minga kuna <noise> ima chishna secciòn chisnakuna. <noise> Chayka organiza. <laughs> <hesitation> Redor kannchik <noise> trabajo chay larca trabajos ima, ima trabajogunaka kadorka, yaku larca trabajuna chashna, ña chi <noise> <hesitation> tamia shamujika chashna <noise> Tuneren chashaguna allichish ima shachakuna jundak chasna. <noise> Ñuncanchik mana imata mashkaridurganchikka ñawpaka yuyaykuna shi <noise> chibilguna, atzuakuna, mote ima kuchi, ima cuy gallinakunata <noise> mashti rurakunakarka <noise> chishna preparashpa familiakuna shamunapuk chashna ruradorguna karka kuntin ñawpa yuyakkuna chayta ñukanchik yayitu mamitamanta wichimamunn gubnten chishan <hesitation> abuelitakuna chishan ruran jarka kutin ñunkanchikka mana ima runchakjika nunanka cashna <hesitation> crek tukushpaka chaypi, <hesitation> purishpaka chaytik shuktilaya kutin religiòn kadur kashkaga chutin chaypika mana kutin chaypika chishana may rato iglesikunapi tandarish <hesitation> chisna imitakunata rurash chaymantaka mana ima ñukunchik rurador ima atzukuna nimadaka. <noise> Rikunchik, uyanchikla chishna kaykunapi chishna, <noise> ima ninmi ninkunami, chashnakunata rurashka kaykunapika chashana purikta rikunchikla, <noise> <hesitation> chashnalata rikubnchik. Iglesiapika chashna culto imamun domingunata rishaka chashna Diosta mañashta, <noise> catashpa Diospuk shimita yachashpa chashan kaynana kador chashguna rurarkanchika. <noise> Cantadanatada yachanimishma ashita, ashita. <noise> cantando. <hesitation> Mana imataka kay tutamantaka kay punllakunaka <hesitation> chaytik imata <hesitation> uyana mana imta yachanika. Chashanala kan mana imata yachanika Nemanta mana yachanika kay, kay punllakunata, chaytik chashnala kadorka chayti mañana chay Diosta mañana, kantana, Diosta yachana, chayshnala kador Pastorkuna chishna willash chisnla kador. <noise> Chayka Diospak shimimanta parlardor la verad chishna, <noise> chashna diospak shimita parlashpa chashnare chishna cuy <hesitation> cuidarichik, <noise> diosmanta yachanakanguichik ima, neshpa chashna yachachidurka. <noise> Imatik imatik neshari. Dios seguro <noise> ñukanchik ka <hesitation> shunkumanta sostarinchik, maypika mana kambiaritukunchik <hesitation> maypika mana Dios chashnatak alli, alli yachaytukunchik <noise> mana letra kashkamanta mana chaytik letralaya ima <hesitation> chaytik versoku bibliakuna <noise> pashkarikuytunchik <hesitation> repetishpa kutin, <noise> imashuti, chashna kutin mana tanto <hesitation> chayta may ratokunaka chishna <noise> ima pipish rikushkawan yuyashkawan <hesitation> chayta juchallinchik chaytaka kutin seguro tik Diostaka <noise> Shustarinchikka punllanta mayratoka juchallinchika mana Dios paktachikunchika <hesitation> nishpa. Diosta mañashpala purinchikja. <noise> Kay ishki, ishki kapika cashna trabajani, papitata, patita, papi pollituta chashna kay ishki watitalata chashna trabajakuni chaymutaka wsaha comunapika kajarkanai, chaytik ña chagra granitukuna rurashpa <noise> chashna <hesitation> agriculturitakunawan kawsajarkanima chaytik trillashpa kushichshpa papa tarpush chishna tandash <hesitation> animalitukunata mirachishpa, chashna kawsajanchik kutin <hesitation> kay ishki kaypika ñukaka katushpa chishna kani shamush <noise> chayla. Comunapi <hesitation> yachakjarkaka kutin ishki wawa ashtawan kapika yacharka kaymun shamush, <hesitation> yalli karu nishpa mana pagash nilaya kan ñukanchik, kutin papitash karu <hesitation> pollo chaykuna karugajika mayta mana rebajaitucunchik uno setenta y cinco, yalli karumi nish mayjinka cliente wawakunaka nenkunaka. Ñukanchik ima ruranchik kutin <noise> chayti uno setenta y cinco mi nishpa chaytik mana tanto rebajaytukunchik chashnalakaka. <noise> Maylamantatish <hesitation> samuncha bonitokunaka, shamush randish, tikranlakunaka <noise> ne kunan imalayami katugunsatik jatunaka <noise> Na chashnala papitata preparamush, pollota preparamush chishnala ramunchik, <noise> shamunka katunamun maykunka shamunka ñukanchikta ashitawan, ashitakitata preparash shamudur kanchik. <hesitation> Ñukanchik <hesitation> rikudor pashaklata chashna rikunchik <noise> hanakta coliseo chaykunamun, chashna, artistapish imapish shamunga ñukanchikka kutin kaypi <hesitation> atendisha mana rikunchik <noise> ari tiyadormi, chashna shamushpaka. <hesitation> <hesitation> ovejitaga, criadakun, mishmitata kun chashnaka, ovejitataka chishna <hesitation> mashti mirakpika, lluchushpa mikunchik kuti <noise> jatunchik chasna, kanchika ovejitataka mirakpika <noise> ovejitataka calditota ima chishnata, emparrilladito chishnakunata ruraganchik. <noise> <hesitation> <laughs> ovejata chika chishna mikunchik ima lucritoguna mikunchik, vaquitata, <laughs> vaquitataka, chika <hesitation> mashuti michishpa, wiñachishpa mirachishpa chishna lecheta <hesitation> katuchik mikunchik, lechetapish <noise> quesota ruranchik ima chashna <noise> kutin chishna wañuchish mikushabish, kutin karitata surkunchik, aychataka mikunchik, katunchik, chashna ruanchik Mishillituka chika wasi payllitukunaka mana ima trabajan, mishillitukunaka chishna, <noise> may rato chisna wasa urku chaytik comunamunkakpika chishna granitukunata <hesitation> tandashn cebadita, ima trigo, alverja ima chishna <hesitation> chishlatikmi, chishna ima granito ñuto granito ukucha jundash mikudor kajika <noise> mishillito cuidador, limpiador wasi ukuta, chashnapuk mishita charirdurkanchik. Shukllito may rato ishkillito chishna charidorkanchik, <noise> chaylata chishnala kador kanchik. Allkuka cuidanka, kutin paikunaka shinalatik <noise> ovejitata charikpika, ovejitapuk watanapuk menesteren, chishna <noise> shinalatik ima chaytik urku animalkuna kukukuna shamukpika chaykunata ladrash na sentish, cuidash tianka, <noise> allkitopish chashnalatik kanllamun chaypuk charinchik allkitutash, warmi allikuta charishjika miranmi, chaytash kutin mijarjika katunchik ima, chishna, campo, chishna comunashmiga chishna ovejita ima wagritowan chishna charingapak allkitogunaka sentellon nishaka kashna charidorkanchik allkitotash mirachishpa chishna kutin yallita tiyajika katushashi chashna charidorkanchi allikitugunadash. <noise> Atillpitaka <noise> wiñashpaka <hesitation> lulunta karan, chuchill <noise> chuchillitukunata tuguian <noise> Chay kutin <noise> mirakpika <hesitation> chashna <noise> mikunchika chashna chuchi, gallina nacionalkunaka alimentome nishaka chishna caldito imada rushapa mikunchika luluntash <hesitation> ima chuchi gallinakunatash. Gallitutapish. <laughs> Na gallinare, <laughs> cuyisllituta chishna wasillitopi charinchikja, chishna, ima halvita imata rurashpa na yallilatiyakjika chishna kacharinchik maytaja panmbapi chishna porinckuna kuyllituka dimash ñukanchikpukaja chaytija ayudanka imashuti ñukanchik mikunapushi katunapukpish may chishna comunakuna imawan kakpikarin, <noise> chishna mimgakunapuk trabajugunapuk chishna, mashuti chishna gente kuna chishna imashitimi, chay jatun directivaguna chayajika chaygunamun katunapuk ima karanapuk nijimi randin ima chashna gunapuk <noise> jatushpa chashnapuk, cuyka demastik warmi gente puka valenka, chaytika miranchinchik, chashna kawsanchija kuyllitudaka. Cuy, gallinataka <hesitation> chashna charidurkanchikka. Kunituta mana charidurkanika, kunituta si mana charidurkani kutin kuy, gallina, chishna ovejita chaytami charidorkanchik. Charidurkanchik chaytashina <hesitation> pakitukuna chishna <hesitation> despedisiòn carahsnpa <noise> imashuti <noise> katunata taridurkanchik chishna chaykunata mirachish. <hesitation> Mashuti <hesitation> singun cuchillitukunata chashna mayratokunka chishna <hesitation> mama kuchi mirakpika, chishna wawitukinuta tres meses lapik katuchik ima chishna charinchik wasillituta rurashpa chaypika separdo wiñanchik charinchika. <noise> (-) Ñukaga burritota, chashna yaku apachinapak, yaku ñawpaka mana tiyajika wasipika <hesitation> chishna yakuta apachishpa baldeta apachishba valdeta apachish, yanta apachinabuk kiwapuk, chishna wawitu tiyak wawatapish na kiwa ashita montatishpa purinapuk chishna <noise> burritota charijarkani ñukapish chishnalatik mirachsh ishki, kimsa, burrota charijarkani chishna papakuna ima yatakuna apachish purinapak. <noise> Kunanka kuti kaypi kashaki man ña burrito charinika, washapi charichik shukllitola, ari kayguna may rato kiwita apachish purikunchik, chashna rikush. Caballitukuna mana charidurkanchik ñukanchika, chishna <noise> rikunata rikunchik, kayguna. Imapish chari <hesitation> ñukanchika, wambrapika imala churajachik chashnapi purikunchikla. Chashnalatik churarish na ima shuktik laya ima cambiarinchik, kunanguna chimpuka kutin shutkti laya ima santo. Ima shuti Suktilayata <hesitation> anakuren, ima chaytik, shutik layata churarinkunaka kutin, ñawpa ñukanchika. <noise> Kunan ñukanchik churashkalayalatik churishka kawsak karkanchikja. Nose <hesitation> chumbilleresh, chishana chumbe <hesitation> chuberesh na kunan chumbewan chishna campopika, chishna, hatun chumbewan chumbellesh <hesitation> kawsana nisha, <noise> nerdor chay chumbesh chashna kawsanchikala kutin. Chumbishpala, are anakito chumbish chashnala, <noise> baytitatapish chishna maki baytadad. <noise> Ñukunchiklatik puchkashaka, chishna maqui baytata fatchallishanish <noise> kunan kutin kishna baytabaytita fachallisha nish, fachallinchikla, <hesitation> wallka kashnalatik. <laughs> Blusatash na tanto charidorkani ñukaka chishna sueterllito camisita chishnala puridorkanika. <noise> <hesitation> Asadonwan chaywan sombreroka ñukakaka llano chiy oveja millma sombrero churajarkane, <noise> kunan kutin kashna churani <noise> <hesitation> kutin <hesitation> kashnata churanilaka kashna churash amañarene. Kunan chashna <hesitation> samarrarijarka ponchota yalli churajarkaga, kunanka ña, poncholawan churan, na samarrota charigunanka ña kunan kay tiempokunaka y mana tanto chishna churarencka ima ponchotashi mana tanto lluchola ima chishna ganlakuna. Chishnami, chisna <hesitation> chirimunka, samarro ima <noise> chishna punchokuna ima chshna churarijuna karka yalli Kaymunka mana tanto, <noise> kunankunaka chaytik chumpita <hesitation> camisetantik ima <hesitation> chishna churarinka ñukanchik, ñukanchik, ñukanchikpu <hesitation> chashna churarinka kutin suktikuna imalayacha churan, imalayacha munanchari ñuka <hesitation> wambritakuna chishna warmikash, kari kash chishna. Ñukanchik churi nishkala chasna churanrinkuna, chashan acallo patalonllito, ima chompaita ima chasna. <noise> Imabicha, maykunka chashna <hesitation> castilla rimash kutik <noise> kichwapipash rimanlaka ñukanchik wambrakunaka ima. <hesitation> Kunan chimpuka blusata churarina ima chishna lluchalla chishna, kankunaka chishna <hesitation> blusatalaguan <hesitation> purin, ima anakush ima manchani anchoguna, imata anakushpa ima, <noise> chishna may ratoka mañaneju chilpi ima chishna wichiman chishna anakurin kunan tiempoka solterakuna <noise> chishna lluchu washala ima puringunaka kutin ñukanchik ñawpa chiempobika ñukanchik chiempoka, baytita fachallish kashna kunkapi bienta tupullishka kishna purijarkanchik <noise> chashna kajarkanchika, anakitopish rebete filo churado <hesitation> chashna anakito chishna kawsararkanchik ñukanchi kutin kunan chiempo wawa <hesitation> Jirutada churarik layayata chashan chasna lluchullallachu purinkuna, chishna. <hesitation> Ñukapika jiro parecenka ima kunaka ka wambrakunan na ima dañador ima giruta churarinkuna paikuna munashka graciata <noise> churarinkuna <hesitation> neshpala nedorkuna shuntik wambrakuna chishna churakpi chishna rikudur kani kutin ñuka wambrakuna chishna rimarikushkala mana tanto chishna churaridurka, mana chishna churanakanckichik chaygunapish dañados maykunaka chishna jiruta churanakuna, <noise> chuchu ima chashna amullinalata tapash tukuy lluchu pechogunata purinkuna nesh rimarish ñuka remador kanika. <noise> <hesitation> Chashna rimadorkarkanchik chishna mana tanto ñuka munadorkargani wambra chisna churaktash shuktikunata rikudor kani chashna. <noise>